Ao anatin'ny iray volana <hesitation> eo ho eo amin'ny inefatra akeo zaho a mameno i i esansy tômôbilanahy de resaka esansy moa zany a mahalany <hesitation> dimy arivo sy dimy alina akeo zany zaho zany hoe mahatratratratra roa hetsy isam-bolana zany zaho a am'le vidiny isam-bolana.